रेज़्यूमे को लिखन के लाने बहुत सारे तरीका होत हेंगें। जिमे तो सबसे पहले तो हामे अपनी व्यक्तिगत जानकारी देन होत हेगी। रेज़्यूमे की शुरुआत में हामे अपनो नाम, सम्पर्क विवरण और पता देनो चाहिए। उके बाद हामे अपनो लक्ष्य उद्देश्य के बारे में बतनो चाहिए। कि एक छोटो सो परिचय देन चाहिए कि कि नौकरी के लाने हामे आवेदन करन चाहत हेंगें। आपन कौशल और योग्यताएं बताए चाहिए। कि अपनी प्रमुख योग्यताएं और पेशेवर कौशल जैसे कि तकनीकी या भाषायी कौशल को सूचीबद्ध करें। उके बाद आपन कार्य अनुभव भी बताए कि पहले की कौनसी नौकरी तुम कर रहे थे। या कौनसी जिम्मेदारी तुम कर सकत हेंगें। ई सब के बारे में बताएं कि तुमाओ क्या क्या कार्य अनुभव है। एके बाद अपनी शिक्षा को बताएं कि तुम कित्ते शैक्षिक योग्य हो। कौनसे कॉलेज या स्कूल में तुमने अपनी शिक्षा ग्रहण करी। या कोई विशेष कोर्स अगर तुमने करो तो उको प्रमाणपत्र को भी उल्लेख तुम कर सकत हेंगें।